الف مبروك على الجواز الفرح كان جميل جدا و كنتو شكلكو حلو مع بعض ما شاء الله عقبال يارب ما تخلفوا اولاد و تربوهم تربية كويسة و يكونوا حلوين زيكو و يارب تعيشوا حياة كويسة مع بعض و حياتكو كلها تكون سعادة و انبساط و دايما تكونوا كويسين